N ang oli babé, cosaan oli, oli waaf oli usolee ñé fucoho, gapooy. Oli gapooy nuŋaré; sinaaŋ, oli babé sinaaŋ. Baan sinaaŋ mi nak gusiil so mé nogoor, oli aw bélitéén gakarari, nu gando maal tout, nu kando mutaséni, nubang go inja gulaab, nutaaas émano yayu, nutaas émano yayu, jalang jaju, utaas uŋaar ukando gakarari gagu, nunaak miin laab. Nang jilaab inja uñéér kañang kañang to tan jiwaréén mé jiñul, nuŋésul maal mamu ubang babu nugubéén gakararihi jaak nunaak. Nang unaak si minute futook, si minute futook, sinaŋi béñul. Si minute futook fafu nang ugubul sinaŋi siñulut numiir sinaŋi sifégut. Saamé futook ké, nang sinaŋi numiir nang sinaaŋ sasu sifégut. Ēém nukajéén kajéén so éém sinaaŋ sijak si minute futook rék so béñul, nuwaléén nukaaf jicoho éém.